Chile juajillo ndii xeen chile verde jiaa pues daava'ando ndiuutia'a tiuku jiaani xeejna tiuku ta chilito piquín jada maa ndiaa te daava'ando ta ndiuutia'ando o ndii miltomate tiuku jiaa xe'ejna tiuku.